Firamwa kwa fenye chuwa lefa valu vachache sana na venji varikula kerio kwahiyu hata mbeli kwakwa hiyu anavum kwasabu ya hali yakweyo umekuwenda wishko vali